Kôfa mipasy patalon ndraiky atambatra izy ave atabatra le le izy roa igny avy amy morotongony ary, aveke amizay atao mahintsy tsara le le amle rirany, aveo amizay mipasy azy manomboko avy ambany mipasy azy de miakatra de miakatra.